في الوقت الحالي أنا مش مشغول بمشروع محدد لكن لو كنت أعمل على شيء ممكن يكون مشروع متعلق بتعليم مهارات جديدة أو تطوير نفسي في مجال معين يمكن أكون متحمس لهذا المشروع لإنه يعطيني الفرصة للتطور والنمو وأشعر بالتحفيز لما أتعلم أشياء جديدة وأشوف التقدم تدريجيًا، دائمًا ما يكون عندي حافز للعمل على شئ يعزز مهاراتي أو يساعدني في تحقيق أهدافي الشخصية.